ଆତ୍ମଵିଶ୍ଵାସ, ହର ଵକ୍ତିରେ ଆତ୍ମଵିଶ୍ଵାସ ଥାନା ଚାହିଏ, କି ମୁଝେ ଯେ ଚୀଜଟା କରୀ ସକେ। କିଲିକି ଆତ୍ମଵିଶ୍ଵାସ ରହ ବିନା କୋଈ ଆଦମୀ ଆଦମୀ ନହୀଂ। କିଲିକି ଇସେ କୋଈ ଭୀ କାମା ନହୀଂ କରୀ ସକେ ଆତ୍ମଵିଶ୍ଵାସ, ଅଗର ତାରୂପରେ ନହୀଂ ହୈ। ଖୁଦ ରହେ ଭରୋସନା ଇନେ ତାସେ ଦୁସରେ କାମା କେଂଟେ କରୀ ସକେ। ତା ଆତ୍ମଵିଶ୍ଵାସ ଥାନା ବହୁତ ଜରୂରୀ ହୈ। ଅଗର ତୁମ୍ହାଂ କୋ ଅପନା ରୂପରେ ଆତ୍ମଵିଶ୍ଵାସ ହୈ କି ମୁଝେ ଯେ କାମା ତା କରୀ ଲେଵୀ, ଜବ ତୁମ୍ହାଂନେ କରୀ ସକୋ ଜା। ଇଲିଏ ଆତ୍ମଵିଶ୍ଵାସ ବହୁତ ଜରୂରୀ ହୈ କି ଖୁଦ ରୂପରେ ଆତ୍ମଵିଶ୍ଵାସ ଥାନା ଚାହିଏ।